حتى تحضرين طبق سلطة فواكه، تاخدين الفواكه وتاخدينها منوعة متشكلة، تاخدين التفاح الموز البرتجان، وتجطعينهم جطع صغيرة، تصبين عليهم شوية عسل أو عصير ليمون لو تحبين، أو ممكن تضيفين مكسرات أو زبادي.